La kú xeen mý xï’ e úú’ra óóra jö mý xÿ’ e nⱥ’ re úú’ra dxó lɇ kä jöra kä sý’ra kä la gá’ kä tó óoó tó sý’ra, e nɇ fí kié’ e xin mý sï’.